لو إني بأخذ معي العالم اللي أحبهم رفقاتي أهلي، بعتقد إني <hesitation> رح أروح هاي الرحلة لأنه أنا يعجبني جو الغموظ والإستكشافات وايد أحبها، أعتقد إني كنت راح أروح إي <hesitation> لكن موب لحالي ما يعجبني إني أكون لحالي بأي محل جديد.